ارے میاں، سٹرونگ پاسورڈ بنانا مطلب اپنا سیکرٹ لوکر کو زبردست تالا لگانا، جو کوئی بھی توڑ نہیں سکنا۔ دیکھو، پہلے تو ایزی چیز نکو ڈالو، جیسا اپنا نام، برتھ ڈے، ون ٹو تھری فور فائیو سکس، ورنہ ہیکر بولتا ارے اس کا تو پاسورڈ ہوتا آسان؛ ایسے سب پاسورڈ بھی ہوں گے۔ تو سٹرونگ پاسورڈ بنانے کا فارمولا ہے: لیٹرز پلس نمبرز پلس سمبلز پلس کیپٹل لیٹرز، مکس کرکے؛ مطلب حیدرآباد ایٹ دی ریٹ سیون ایٹ سکس کنگ ٹائپ کا کچھ۔ جس بندے کو چھوٹے الفابیٹس اور نمبر اور اسپیشل کریکٹر رہتے، تو سامنے سے ہیکر خود کنفیوز جاتا۔ دوسرا ٹِپ: جتنا لمبا پاسورڈ اتنا مست؛ چھوٹا پاسورڈ جلدی کریک ہو جاتا، ایٹ لیسٹ ٹین ٹو ٹویلو کریکٹرز کا رکھنا۔ اور تیسرا: ایک ہی پاسورڈ ہر جگہ میں نکو ڈالنا؛ ورنہ ایک اکاؤنٹ گیا تو سب، ہر ایپ یا ویب سائٹ کے الگ الگ پاسورڈ بناؤ۔ سمپل ورڈز میں بولے تو، سٹرونگ پاسورڈ بولے میاں، مجھے اگر ایک دم کمپلیکیٹڈ بنائے گا تو میں تیرا اکاؤنٹ فورٹ ناکس جیسا سیکیور رکھے گا، ورنہ ہیکر تو بریانی کھانے کے ٹائم پہ بھی کریک کر کے چلا جائے گا۔